Kụrgụtẹ n'tọbị ka mọn ga wa mọ na wa par wụla wam mọn lọsịn pọndọwị, mon ɗa pọnị ị wọrpụn mọ na wa wụlị mọ na ɗịn ɗọk, na parọ pọndaụ nan? ọ n'ɗa wam mọnga pọnị, wam mọ na sẹbị i, wọrọp nam mọn lọsịn ɗị ɗọk, kụrgụtẹ n'pọn masan a nọn? a laụ nọn? mọn ga kwa pọndau ana laịyị, ka pọn pụbẹị ka pọn nụnẹị tun kụrgụtẹị ka pọn ka- ma anambẹẹna ka pọn lakịyụ mọnga maz pọ mịyẹ meyẹm lọrọ ga anambẹẹna ka pịmọ ɗam mịjẹ, pụbẹị ngaka? yarụk sẹẹra tịkị pụbẹị, ka pụbẹị a mụjẹ gị kan ya wajẹ gị, kan ya wajẹ gị, pọn mamụ tụkwam ka pụbẹị mụm kọngụm, ka ka ɗam ka warẹ yaz nan da man taịzẹ, pụbẹị a ananjịrị pụbẹị ya ji wajẹ gị pọn tọọmɗọmị tun 'kụrgụtẹ tunda obimm wọrọp mam ga kar ad hali nụndọ, ka wa an yaz wa mọ nụndọ kawa taan nẹrịm ka nụnẹị ka wakụl wa ka'ka watụ wakụl waa gọ, nụnẹị gan wakul wa. Ka ka mazị Ka pịmọ ɗam ọbjẹ nụnẹị ana sịmatọụ ya? ka ana sịmọtaụ ka ka nụnẹị a ana sịmọtaụ, mọk kẹn kamọndejẹm. Na ta nẹr nan nụnẹị a ana sịmọtọụ n'yag pọnjịn lawẹị, wam mọ watu yajị, ka pọn halim kong <hesitation> ka pon sabam nam kọng nam ma ị lawẹị, wam kọngum lawẹị da kabẹị kan nan, kan nan? kanu ya nan ka pọnjịn, ka sẹb kọngịm mam ga kọng kangịɗọ, kọngịm, pọn kọngum mam lọsịn a kong yaz wa, kaa wọrọp kan ya wụtẹn, mam ga ọ laụ jụ makkẹn kạa mandaịzẹ, laụ jụn nga wụtẹn. masọn yaz ɗịnụm, masan kan palị ịtọ, masan kan tayị mụm kụdẹ pọnụk mụm kụdẹ ne kị pọtọ, pọn kan ga nẹg ka, ka arkọn gị pị kọng ma sa'ịdọm baanụ mam ga ka mọk adụk pị na taịzẹm, mọk arụk pị sẹr wọrpụm, nunẹị ka pọngọm ya?nunei rẹịzi pọ pụbẹị watu rẹiẓ pọkọ, pụbẹị taanụ sịlbị tị tụl nụnẹị, nụm pụbe manko kạ nụngọn baan ma tomgo ka ka mag ken pitaịzẹm masọnị wa argọ kẹb nụndọ. Yaz wa mọ nụndọ, sassalap nụndọ, nụnẹị nga sassalap, watu ya sassalap da mangọ, nụnẹị nga wakụl wa, watu wakụl waa gọ, nụnẹị gan pịịdẹ sịrụm wa mọ mụ, watu pịịd sịrụm waa gọ, nụnẹị gan kaɗẹ sịrum wa mọ mụ, watu kad sịrụm wa gọ, nụnẹị adụk pị mẹẹ dọ wan kọrgụm, watu aduk pigom, nunai nga ar saba ma watu mẹnd anọ mọlgọ, ka yịnị ọnụk pọ tị mụm, ma mụ kan adị pị wọrpụm kọnụm gan ọn waatị mẹẹdọ, ka nụnẹị ọnọk saana tị mẹẹdọị mam ga ọbjẹ a kọng ndam ma sẹb nụm pụkọ kak ka sẹb nụm pụkọm tọ ịkị waịzịm, ma kẹn ka mana ana mọlgọ ana mọlgọ ịkị swamjị swamjị tị sụm wọrpụm baan mọ tọmgọ, tọ wọrọp dẹ mam ga wọrbụm, wọrọp de je a ̣wọrọp wụlam sẹ wam ga wọrbụm mọn pọ wụlị a wọrpụm mọ kụmụn nọ, wọrọp kọɗịm mọnga parnụ kan sọọd ɗilgọ kan kụmụn gọ ka nẹ gan paz wọrọp paij̣ mọndụ ware monde, mọn ga nẹ ka ga paz ya, yaan yajị, wọrọp dẹ a wọrọp ɗịịyọ, pọn kan ga an wọrọp sọọd ɗilgọm, kụmụn gọm ma wẹẹz gọ kị yaz wam kẹtọ lọsịn, wọrọp wụlam ụkụm baan n nẹẹngọn nga wọrọp mọ ga wa argị ka ta nẹr ka manị, tọọmɗọmị nẹr nụnẹi,̣ ka maz pọ mịyẹm ɗọk, kaga pimọ, ɗam nụnọ ọbjẹ ngaka? sẹẹr tụkọ, miyẹm looro ga anambeena a mịyẹm ma ụgụl sap pụka tịka, ka ka mak sịkọ, ka- manjẹ mak kẹndụ wọrọp jẹ a kọng, nụnẹị kan ọnị wa, pakẹ a pẹ'sị tị ana mọl waandọ, pụbẹị, mụnẹị pakaị pẹ'sị tị nụm wụrụgdọ, nụnẹị pakaị pẹ'sị tị ana jẹẹrẹị ananjẹẹrẹị mọ watụ ịkị waịzị, anam jẹẹr waanị watụ ịkị pẹ'sị, nọn nọn ma kẹndụ lọk kị ana mọl mantọm, kan ga nẹg kaa ọbịm ka wa wụlị nụnẹị pakaị kịngịn ọnụk wa tị mụm, mam ga gị kayị mịyẹ tị tụl mụ, ka mọk wak ka- mandaịzẹm, wọrọp taịze wọrọp wụlam, watị tịkụdgọ ga nụm analaịgọ, watụ tiḳụdgọ ga anajẹẹrgọ pịp, watu tịkụdgọ ga mẹyem ma ɗọk mọnga watụ, ka lịz wa da maanam wa mọ wụɗa ka wa teyi da manjẹm yịlẹ wayị, wamọ njaanẹ mọ ga paadtụ warẹ ɗanyị warẹ wayị, saanwa mọ tẹẹlọ ka ga wa ɗumnịm kaga ɗụmnị ka kawa rẹịzọ tị tụlẹị mak yẹrụ kọ mọn ga ta nẹrị kaga wam mẹye sẹẹrị ga jẹ ka sẹbị, kanga wa ɗụm ɗị ɗọk. Wul wọrọp wụla, ka na wụlị na wam man lọsịn ga masan wọrbụn ma kụmụn pọnọ, wọrbụm mana nẹ wa, mọ na kwatẹ yak kwatsị, mọ naa ọnị yaag ọnjị, kan nẹg ka pajẹ n'lọkọm, n'lọkọm wa mọndị wọrbụm mọ sụụd ɗịl waana <hesitation> wọrbụm mọ sụụd ɗịlgọ a wọrbụm ka pọwụlị, ọbịm asịn pọ nụndọm, hali uk ma nụnẹyịm, mamụ wa nẹjị a wọrbụm mọ ga wa wụlị nam mọ ga taan nẹrị, kan ga lọsịn taan nẹr wọrọp, ụkụm ɓaan man mazụngọn pọnọ. Ka wọrpụnwam mọn lọsịn pọndọwị ko tan nẹrị tan nẹrị ta kaba wụla anang? tọ halim kọng nam ọbịwaị ganda nawa mazị pọ mịyẹ. nga pịmọ wọrọpjẹ ngaka? sẹẹrtụm wam mọ i ka- manị, sẹẹrtụn wam i masan, miyem lọrọ ga anambẹẹna tọọmɗọmị ananjẹẹr masan watụkị tị kam, ananjẹẹrẹị ka ka wọrọp jẹ ka ɗụmẹ ya? ka mam nẹg ka worop je ka ɗụmẹ ya ukom nam sabam ɗok ne nam walji, nam ɗọk nẹ nam lọk nẹẹjị tị kam pọn kan ga yẹrụk ịkọ ka ga ka lọsịn ụkmọ pọn wa pọtaụ da tam, ka mịyẹm lọsịn ga ka, ka manjẹ mọk warụm, nụnẹị na wakụl wa, ụkụm ɓaan n nẹg da tọb tụlẹị nụnẹị nga waji je wa lẹkụt mịyẹm tụlgọ, ma san wam, ananjẹẹrgọ wa memɗau ti tulgo, ụkụm nụnẹị pẹplụn ananjẹẹr waandọ, lauje ɗam mọk ad pịm kan ga mụm kọng. Nẹrụkkọ ka ka hali ɗasa kayan mọndị, tị sụm nan? tị sụm nam ka lọsịn wọrpụm kọngụm mọ ga watị ɗịn ɗọgọ ta mango,̣ takị ka nem tam ma sẹbrụk ka mangọ, kan wamọ wụɗam ma tọmgọ, kị sẹbị ka, kan lalịịnụm ma tọmgọ kị sẹbị, ana mọlgọ wa kẹn ka- mana ịkị pẹsị tị sụm wọrpụm ɓaan ka an wọrbụm kọn, nụm nụngọ ịkị pẹ'sị, takị ka nẹm nụm wọrọpgọ ka nụngọ ɗiizi kị sọọb saba ụka ana mọl apẹ, tị sụm nang?tị sụm nam ka yaan tẹndọ nam kọn, sẹ wam ga wọrọp, mọnga arụk wọrpụ kata neri tị tọm miyẹm lọrọ ga masonị, ka kụ mẹ ka pa ka ọbjẹ ngaka, ọbjẹ ka wụlẹ ndam ma ɗị ɗọk ya? ana mọlgọ ịkị waijị ya? nụm nụngọ ịkị wayị ya? ananjẹẹrgọ ịkị pẹɗẹya?, wamọ wụ kọ ta nẹrị tọm masan ya? ka tag nẹrịm, ka nẹrụk kọka yam, ka ọ ka pọd yọgọ tị sụm nam ka losin wọrọp nam mọ watụ sẹbrụk ka- mangọ ka mịyẹm ɗọk, kanka pọna paar wa mọ kọrọ nam mọnga parị kan ka wakkọ kọrọk wọrọp ya saana an tal bịgọ, a wọrbụm ka pọ argị, kọɗim ka ɗịzịn, kan ka yazọ wam paya, kan ka yazọ paya watụ appọ manị, ka da kabaị atụkọ atụk wa mọ njaana, nam ka watụ saa tị pịrịm baan ka yaan paya, kan kan wak kọrgụm baanụ ka ka wa monjaanị mọnọn ta kanda atụkọ mọk yịbụn wako tani warọ tị tal pịịgọ tor n'wọrbụm ka pọngọ tam ka ɗị ɗọgọ ka yaan wụla. Ka ta nẹrị, pọn ka wọrọp kụmụn ɗịlgọm ụkụm ɓaan mọ na nẹjị tun masan tị pọ mandọ kụmụngọm tụ wọrọp ɗịyọm, mọnga ta nẹr wa tị tọm mịyẹm ma ɗọgụ, ka pịmọ tọ takị anajẹẹrgọ ka ga pịmọ tọ laụjụ a lawọm mọga parị ka lọsịn nam mọ ga wụlẹ pịmọ pịm wọkkọ ka tan nẹr wam masan da kabaị tọ ananjẹẹrọm baan ma tụlgọ, ka mịyẹm baan ma ɗọk kụmị yag sẹẹjị pọ wọrọp jẹ ka wa wụlị? ị ọ nga ọ na wa wụlị ka tọ ọbjẹ a ụksẹ a ụksẹ a ụksẹ, ụkụm baan n'nẹgọ hali ụksẹ ka ɗụmẹ ya? nam ɗasa mọnọn nam ɗasị nam ɗasị mọnọn ka kẹ' nam ɗasị ka pọd yọgọ, nam kẹ' nam, ka kẹnị ka ga tị pị moɗanyị ɗọnụtọ, ka ụkmọm, mụ ɗwat tụl pọndọụ mụm pọndọụ mụ, mụgan pọnị lakịyụ tị pi,̣ pọn ka ba pọndọụ kọl wam mụ da kabẹyịm mụ da kabai,̣ kam nam kọnyị, kan nam ɗasị, po ka nam kẹɗị anam ɗasẹ ka pọd yọgọ ka nam kọnyị nam kẹɗị nam kọn ka wọb kịịgọ tị sụm nam tị pị mọ ɗanyị watu yẹɗẹ mẹrgị yaan sụpụtọ, ka- manị yan yat kọn mọ ga nẹm tak kan tọm mọlgọ ma nẹz watụ kaa a nọn? ta lọkọ pa mụ wat ka- man dọm kayụk mẹye tị tụlgọ. <hesitation> takị nụngọ, ka pi wat pịrị parwa ka nẹm tunda <hesitation> mọnọn <hesitation> ka nẹm ka wajẹ pas nụngọ wajẹ nẹm ko ko pẹm pụkọ wajẹ nẹm pẹmo pẹm pọọrini, wọrpị wọrpụm kọngụm, tụlẹị kụrgụtẹ wọrpụm mọ ga wa parị tị sụm wụla yat wọrpụm mọ kụmụm gọ kọɗịm mọn ga parrụ kị kụmụn ɗịlgọ kị sụụd ɗịlgọ, kị yaz wam kẹkọ lọsịn wọrọp taịzẹ a nam ka pọ pari kọɗịm ma tị mawụ kan ga yaan wụl ɗọk ka masanị, pọn kan ga yẹrụkkọ ịkọ, ka ga wam kayịm da kẹkọ, a wam mọn ga ya ka taan rẹzọ kwin, tụl wọrpụm pọ kayị, tụl wọrpụm pọ kayị, wọrpụm pọ kayị kụmụn ɗịlgọm, wam mọn ganẹ wa yaajịm, kanẹ ka gan mọndụ wa mọndịm, kanẹ ka gann'ya wa yajịm, kawụ dẹ wa yajị kam, wa pụ' langọm, wa kọụ kaa manam, ịkọ takẹ, kawatu kọụ ka mana ịkọ takẹ ka pụ' landa ka pụ' kụkụlụm baanụ, ka ba ɗịyọ pọ rọbịt kaga kan yaz saana, lalịịngọ mọnọn kụm gị yajị ịg par wam ɗigito tom mọllẹ barụtọ yaz sab ga mịyẹ ɗịdụtọ pịrị pẹlẹm tọ wọrọp daịzẹ ɗaga tọb tụlẹị wọrbụm kọngụm se wam ga wụla mọ ga wa yajị ka ya mazọ tị pọ muu, po mịyẹm mọ manam ma mịndayị ka pịmọ, ɗam ọbjẹn ngaka, ndam ka wẹ wọrọp nam kọng, nam mọ ga yaan wụl ɗọk, nan mọn ga ɗịnụ, nam yaan ma ɗịyọn kọn pọkị ɗọk.